Oh, olõ-õi hätä midägiq! Kilstuq toovaq õnnõ. Külh ma ärq kraami. Olõq rahulik! Kaeq, et kilstõ sisse ei astuq ja jalga katski ei tiiq.